Elefany ndraiky izy, izy tsy ary mande mitôkatôkana fa tonga de miaraka marobe zare, aaveke antsony mahatonga zare miaraka maro mande magnan'igny sao de hoe misy fahavalo tampoka zare tonga de mahatohitra fahavalo satria zare maro, aveke le le antitry le efa antiantitry aminjareo aveke le zaza zegny tegna hiarovanjare.